Ndinaka nda ndajaru nruté lakenro laknero nundan ndute la'a nró nikuna ndakenro la'a, namajan chikenru lanró kenro taka niken ndanró njero taka ndeñonro taka hi yuku ndiki ñoneró, njeru tunundanu ján njenró inin tanuna njenru ndujun tanruu njeru taka ndoko niñinru nama'a njone nijenru uu uni ichí nduru uu uni ichi nama, nikuna ñenru inindaru ñienró kua yuu taka deen jan ndakaya ján ndero nama'a kune ndodaro onré najiniro ndaro njeruu uu uni ichí, taka tikundaru kuneiru taka andakutaru taka parte ndikundaru ndoko niñinró.